عادة يعني أشتغل حوالي الأربعين إلى خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، هالعدد يعني يعتمد على المشاريع والمواعيد النهائية، أما بالنسبة يعني للإجازات فأنا أخد تجريبا من خمسطعش إلى عشرين يوم إجازة في السنة، أحب أخصص يعني وقت للراحة والسفر <hesitation> لإنها شي يعني يساعدني وأكون أكثر إنتاجية، وإنتي كيف يعني تنظمين وجتك بين العمل والإجازات?